فاحد الأيام أكتشف طفل باب بغرفتة ما كان موجود مسبقاً, فتح الباب ولقى حاله بعالم غريب مليانة ألوان وحيوانات تتكلم, وصادف صديقٍ جديد, قطة سحرية, ساعدته إنه يرجع للواقع عن طريق حل الألغاز, كل لغز كان يحلهو كان يعلمه شي عن الشجاعة والصداقة, وبعد ما حل الألغاز رجع لغرفته ول- اهله.